Ny zava-magneno fantako aby ndraika a dia gitara a, bampampa a, dia tamboro a, dia bateria a, dia <hesitation> orga, orga, dia kabôsy. Zay no fantako.